<noise> Agogo a imfano gi ba gumo. Ni dii agogo wo day agwanda muhimmanci alsilamey do hara kaŋ ga lokaci guna. Sanda jingari do hara iga ba agogo masallaci ra yakine iga ba agogo zama lokaci guna Yan. Dii fura nankanay do no niga hini ka agogo dan, don lokaci. Ni dii dan makaranta no agogo agwanda imfani no din zama lokaci guna Yan se ase no iga ba agogo nan kan iga kani di masallaci ra. Ni dii ofis ra no ni go niga hini ki kande agogo ki gisi ni gyara ga don lokaci guna yan se. Agogo a imfano aga ba gumo, don sabili da ni dii har kan niga te kulu niga agogo guna ki dii mine ne Soho lokaci filana no soso. Ni di da jingari lokaci to mine to jingari lokaci to don agoga lokaci kan nigogi guna din din. Iŋga ka ci mahimmanci agogo agwanda muhimmanci musulmi se don lokaci guna yaŋ akan jingaro maga kan aga te se. Amma ni dii dimanki agoga kan aga guna din ni dii kal lokaci ga hini ka daaru asi bay lokaci kanra iga go, amane lokaci filana no wone wala lokaci fo ra no iri go. Amma da agoga din go a garaga ni di a imfano no ya, aga guna kine lokaci filana no iri go ni dii wa alwala iri ma kway ki jingar. <noise>